खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करदा चे यह प्रक्रिया जीवाणु खमीर या अन्य सूक्ष्म जीवों की सहायता से होंदा चे